<hesitation> Raha hoe fikontranana hitako ataon'olona ndreky zany an, a baolina zao tegna misy tegna maro mpagnano an de miala amin'iny de basikety, de <hesitation> atleta hazakazaka koa, de miala amin'iny de resaka hoe fandamoagna, mandamo zao tegna tian'olona akany koa.